Tidaá, ti kaka, tioko, ndida kiti, ndandawa andru, este, ka ndotiñati nda nweti te ndarkoti, nda, este xindektnati, kuya nwe kuya inti, ni kuin fe te ndide xikonti nda ndidi, ndandatu nweti nda kida comunicar ti <hesitation> na kua nda ndawuati nda xikonti, ko nda xikonti konda xindeketnati nda xikonu nda ndawati <noise>